Ñy fomba ataaoko lafa no ño, mamonjy ñ'olo mahay mihisa rey aho: - Hañontaniako, hampianatsy ahy ñy tekiniky, ñy fomba iabiaby, mba hampahay ahy maré; zay zany ñy hampahay ahy mandilatsy ñ'olo iaby zay. Lafa no ataoko ñy fomba iabiaby ahazoako ñy fahaiza.